Rehefa le any amin'ny toerana ahitana hamandoana be, de n- ny hitako hoe olana amin'ny fandrahoana sakafo zao a raha hoe ma- mampiasa kitay na saribao moa zany de mety tsy hirehitra mihitsy iny afo iny satria mando le izy, de io sakafo io konko ohatra hoe legioma na voankazo de mora lo nohon'le hamandoana iny.